اجلتي المفضلة هي اجازة الصيف. انا ما احب الصيف اصلا بس احب ادرس الصيف وايد لاني اعيش في مصر وهي من اجمل البلدان الساحلية في الصيف. واحب اطلع رحلات مع ربعي المصريين. لانهم ناس وايد وايد ممتعين. وافضل يعني اقضي وقتي. معهم خصوصا في الصيف